He ñañena vinden tai iña nea iin ngue un kue ndeke uhe yachi ndeke huu nuñachi yimenrá ndio ndadachi ñimenrá he nuna trabajo nuna ninguan kande nuu anvixna yeme neka nika'a kanenra tana este kande o che kanke, kave nunua ndiki ku ken echi kande indio ndudijaman nguerá kuvina kuxnea ivetuni nuña ngue ngestuni ñienrá ingua yayi yachí nunachi yeniñe kave nanunuña he junu nia ha yena'a jinua eni yeni kuvixna yuku ne'e.